Ah pues naꞌ xgëná lac̲h̲ ñaná este xguná fap lën ti tina, xguna nis, ga dzekna xguná nup nis nkits par nlaꞌ, par ilaꞌ, nlanda nlaꞌ lac̲h̲ or lëꞌ lac̲h̲ xbidz xgëná xkasa xgëná lac̲h̲ y kon bixtil sdzalná lac̲h̲.